زه څو جوړه کالي اخلم، چې هم ښکلي وي هم آرام. یوه جاکټ یا کوټ هم اخلم که هوا سړه وي. د باران لپاره چترۍ یا واټر پروف خولۍ هم اخلم. سپورتي بوټان او د تګ لپاره آرامه بوټونه اخلم. د غاښونو برس، کریم، او نور شخصي توکي هم اخلم. اسپورټ، پېسې، او هوټل بکینګ مې باوري کوم